Be tsy fitovizan̈y sakafo biôloziky ndraiky ampiasan̈a akora simika io ai, biôloziky bôka izy tonga de itan̈ao tsara be fiasan̈y amy fasalaman̈ao, ain̈in̈ao jiàby an̈y in̈y fa simiky, misy fotoan̈a simika ren̈y mety tsy mety ain̈ao, mamparary an̈ao mampimisy baibay àby ain̈in̈ao kô fa hain̈ao oe simiky zay hoan̈inao mibôka bay àby ain̈in̈ao jiàby in̈y, mibotambotaka.